ପାସ୍ଚତ୍ଯ ସଂସ୍କୃତି କୋ ପ୍ରଭାଵ ତତ୍ଥା ପୁର୍ପ ଜାତି ଏବଂଗ ଧାର୍ମିକ କୋ ପରଂପର କୋ ମିଶାଈ ଇସ୍ରାଯଲ ଔର ସଂସ୍କୃତି ବିବୀଦ ହୈ ଏବଂଗ ଅତିଜିଲ। ଆପକା ସ୍ଵାଗତା ପ୍ରଭାଵ ତତ୍ଥା ପୁର୍ପ ଜାତି ଏବଂଗ ଧାର୍ମିକ କୋ ପ୍ରଭାଵ ତତ୍ଥା ପୁର୍ପ ଜାତି ଏବଂଗ ଧାର୍ମିକ କୋ ପ୍ରଭାଵ। ତତ୍ଥା ପୁର୍ପ ଜାତି ଏବଂଗ ଧାର୍ମିକ କୋ ପ୍ରଭାଵ ତତ୍ଥା ପୁର୍ପ ଜାତି ଏବଂଗ ଧାର୍ମିକ କୋ ପ୍ରଭାଵ ତତ୍ଥା ପୁର୍ବ।